Kin beu boo in inbe sang beu beura yildi beu mel beu sag keu indo suu turu gu’ii tehya beu ma na kula beu vel eyyed geuri yeba beu bag beu wal the nyi gbaab beu bag kunu beu kudkunu keu naa kula suu bengsuwa teu kou suu gbaa teu kou keu boo abura yem a yeb bengs teu keu in sagndi kou gangga bensiyeba okou beu nyi the lib teu ira lib irareu nma voo kul kara beu kou beu ma voo kul kara kou tab beu wal keu kasa beu ding kunu beu wali kunu beu pa ee kira beu pe lam ning a ba beu melta beu tab kasi wa ning kad niya ba ungwa nenwa yil teu melbeu keu dun beu jig dun beuri koh gong aba mel keu nena yildi beu ma kidba beu ma veri keu kira beu zuu beu wora beu tabta beu melta Nya magi teu koh nyamagigeu gbaa teu keu bensuwa ta abura boo iriye ko nya mageu lamgbaa jong gbaa teu koh kad teu ira a nakulah abura iriye pat na kula beu mata beu telta beu bagta keu tehya beu melta tooh nyama bensuwa teukoh okoh nena i gud gbaaru i gud beng suwa ori nendeu ru keu su uta suu gbaa teu koh suu bengsuwa teu koh gang ga koh nena in gudderi pat ko keu gong gong koh keu the beu nyi ro beu meli geu nda kasa dan leba ya nda kin teu la nda gang ga na voo kul kassa wal li keu voo kal kasi belbeu be ta ndau baga baga tel indan tel dan baga tel da baga tel dan baga tel in bag geu sei ya ida kula voo kula kein keurah-keu-rah-keurah tooh teu suu koh ida in pop yeri pana ida kida ee gisa in beun keun kekurah-keurah-keurah-keurah ida nyamba seng woi koh ida meli dan dena i da keun ega ida beu kid beud juna meli ida kin ega kakin nena-nena mou gab du <hesitation> chambeubeud beu kum kuu beu ma nah ganggaru beu ina suuru beu ma nyamageu bud duro keu ari kin.